Yiba' nli par chele tyoskua re jwa'n yal lozomen ze nde- nde nazu gabmen nix tyox kuamen zi bolis thi palet, thi za este thienit komen leney tyoz- tyoxoba aka hiel. o nchal- nchak neyes nita mbay- mbay ley ndaya' par yotza' re jwa'n xw nak belana', za nxeka' bea' broo nxek bea nzoy lena', mbay naa nxek re ngud- zre nguda', re jwa'n jwa' men xenak chux, xe nak o yeja' o tiz nche lasmen kemen bro yej na- na- nayes zad yej, pos nu yibya' nda ndaya' ze chele este nxek nej nchozay leney.